L'Italia, la Fransa, la Germania, l'Inghilterra, l'Ulanda, la Rüssia, l'America, l'Australia <hesitation> l'India, la Spagna e tanti nom a zmiu cuasi tüti cum ën italian <hesitation> a ie pa tanti nom ën piemunteis